كنفضل تكون عندي القدرة باش نتحكم فالاحلام ديالي باش نعيشهوم بالطريقة اللي بغيتهم انا و نحققهم بالطريقة اللي بغيت انا اما الاشخاص الخرين فمكيهمونيش و ما عنديش الحق نهائيا انني نتدخل فيهم فأحسن حاجة انني نديها فراسي و نديها فالاحلام ديالي